إي والله ممكن بس بالصعب شوية إذا الناس بدت تفهم بعض وتحترم تحترم الاختلافات يمكن يمكن نعيش بسلام، الحكومات لازم تتعاون والشعوب لازم تفكر بعقل وتكون واعية بس بدون هالشي السلام بيظل حلم حلم بعيد.